Kan khayyaroni fi alga nadum sawwak bi suk ni fi watiri akher walla kan nam bi rakki leyi fi be akher da, bakhtar alga leyi sawwak bi suk ni finshan assuwaga kan nam akhar bisawwiya biʼemina di. Al-tirikib kan, da shuqul nam bidaura hu al bisawwi be nafsa da bilga ahile min allal nam akhar al bisawwi leya da da an konnin nam da inda khbas.